manga keta ca kaka ho'o ngasang'n kaka niki. Kaka niki ho'o gah biasa'n hia ngo kawe hang le wie. Hang diha gah laseng gah hang hang sot te'e borot keta eta mai pu'u nio, ise muku, ise pau, ise padut, ise jembu. Ce leso'n gah niki ho'o hang jembu borot daku ata poli laku tinang gah sua eme toe telu leso eta mai pu'un. Hia hang lia le wie jembu hitu, pas lelo laku ne nggo diang gula'n gah mora gi setenga'n jembu hitu. Poli hitu kole gah laseng de kaka niki so'o bo gah le wie eme toe kat ngo kawe hang dise, ise ngo pande cewo kudut kaeng dise. Ai kaka niki so'o kaeng neki ca taung sangge'r taung ise. Manga kole ca gah kaka ata laseng lako le wie ngasang'n gah kaka lelap po. Kaka lelap po gah cama neho niki hio i bo mose'r gah le wie kanang. Eme le wie kaka lelap po ho'o gah, terang keta mata'n agu hia eme le wie gah laseng manga runing ultrasonik ngasang'n runing hitu. Manga muing runing one mai mu'u diha ata khas keta i. Eme nggo'o gah kudut gula ucap tana gah hia gah langsung kole ngo ngger one mbaru de ru'n. Ai kaka lelap po so'o toe ma laseng lako one jam jam pas le gula agu leso ceres ise ho gah laseng beraktivitas pas du le wie toko taung's lawa one ruis tempat kaeng diha hitu.